Ta'awaɗai penti suudu ma, arannii toh suudu mai marno pente sai a heffa ɓandu bongoru mai sai a pentita toh walano penti boo sai kawai sooda penti ayiɗe mai sai a penta.